<hesitation> omochere ekero okorosia omochere, nigo okogora omochere, kwanyobeka obe ang'e, kwanyotayarisa obe <hesitation> kore ang'e. Ekero kwanyogorire, kwarigia chinko nching'omo, chinko chiri ching'omo chitari gochia kogosumbua ekero ogouta omorero kwachirigia, kwachibeka ang'e. Ekero kwago- ekero kwabekire chinko echi ang'e, kwasibia esuguria, yaraba. Ekero yarabire, kwaokia omorero, kwareta amache amarabu kwabeka, onya gokobeka omochere ebirasi binee, nigo okobekaa ogopima amache ebikombe, ebikombe <hesitation> bi- bitana bitato kwabeka. Kwabeka echumbi, enke. Ekero kwabekire echumbi enke, kwabeka amaguta, amache aria atogota, ekero amache aya atogotire, kwasibia omochere oria, kwabeka amache ime, kwakuneka, kwabeka omorero omoke omochere oiyo onya koiyia. Naende ekero kwakunoire kwarora omochere oiyo oisire koiyia, nigo okobeka omorero om- m- omorero omoke, oiyie, ekero oiyiire, kwanyorusia, kwanyobeka iga abuo, bono obeire- ob- obeire tayari ko- koriegwa.